Heure bii de fim toll nii liñ mun a am si karce bi lii. Bu dee ñun suñ bor bi defaa des jotab. Xam nga ñun suñ doom yi liñoo liggéey gàmbi si nguur bariwul li ñuy lii gaa jotagut. Des na tuuti. Lool laa xamut fum toll nii ñuŋ koy door a tàmbali léegi. Benna weer si kanam suppome dina ñor, batañse dina ñor, tamaate dina ñor waaw, benna weer si kanam. Waaw ñoom ñépp war na ñoo ñor waaye fim tollu nii mingi tàmbali daadi jóg si kanam tuuti waaw lool de ham. Time bu njëkk boo ko defee xam nga xob wi, boo ko jiwee léegi-léegi balaa simen, mun nga koo fàkk lekk misaal waaw. Moom dafa gaaw, te xob rekk la, amul doom waaye boo li yee lu xam ne defaa am doom, fokk mu jël temps, ay weer walla benn weer, ñaari weer waaw waaye bisaab moom man nga koo witti, toggu ko.